Барои ман мусиқии металл рамзи қувват, қаҳру ҷасорат ва озодист. Ин жанр бо садоҳои пурқувват, гитараҳои барқӣ ва зарбаҳои шадид фарқ мекунад. Мусиқии металлро ман он қадар нағз намебинам. Вақте ин мусиқи шунида мешавад, ҳиссиёти нерӯманд ва озодагӣ дар дил пайдо мешавад ва мехоҳӣ худро ифода кунӣ.